يبقى عندي خمس أشياء للجزيرة، ماء حياء غذاء منجوعش، كتاب يسليني، سكينة باش نقدر نتصرف <hesitation> كاشف للنار نطيبة <hesitation> ونتحمى بالدفا، ع- عيش بدون.